<hesitation> رياظة كرة القدم أجيدها للغاية وأحب ألعبها، ممكن ألعب كل أسبوع مرة أو مرتين، رياظة ممتعة جدا، و <hesitation> مفيدة لجسم الانسان، <hesitation> وتساعدك على تنشيط جسمك، خاصة إذا كنت تلعبها بتكرار، راح تساعدك على تنشيط جسمك <hesitation> إذا لعبت كل أسبوع مرتين راح تحس إن جسمك نشيط ومستعد للعمل، وتساعدك على التركيز في أكثر من شي يعني.